أول إشي لازم اتأكد إذا كانت الكبلات الموصلة موصلة بشكل صحيح أو لا خاصة كبل الشبكة وكه- وكبل الكهرباء بعدين إتأكد من الراوتر إذا كان شغال أو لا، إذا كان شغال بطفي الراوتر ثلاثين ثانية بعدين برجع بشغله مرة ثانية بعدين برجع إتصل بالشبكة وإتاكد إنها الشبكة الصحيحة إلي <hesitation> وبعدين ممكن أتاكد من خدمة العملا وأتاكد من الإعدادات.